Ya wele anin am hil, niam ra aife maka haulele. Heloy huan am <hesitation> mik amra fatara. Am teibu lohok ni, ara makate ina mau. Loy am hil ya walea anin, am muhu am ra hakeim. Am ra esen enin e obe emeun. Lei huan am teibu ni ara kanalala, am teibu lohok. Te am hunani amba amba'i, ni ara kanalala ama namma.